Avtomabilning asosiy qisimlari quyidagilardan iborat. Dvigatel ya'ni yoqilg'i energiya aylanib avtomabilni xarakatga keltiradigan qismi. Transmissiya bu dvigatel quvvatini g'ildirakka uzatadigan qismi. Shassi bu avtomabilning asosiy ramkasi barcha qisimlarni birlashtiradigan joyi. G'ildirak va shinalar bular avtomabilni yo'l bilan bog'laydi va xarakatni ta'minlaydi. Tormoz tizimi bu avtomabilni sekinlashtiradi yoki to'xtatadi. Rul tizimi bu avtomabil yo'nalishini boshqaradi. Elektr tizimi bu chiroqlar, starter va boshqa elektron qismlarni quvvatlantiradigan qismi.